Karazagna fomba fizakana maro: Besimisaraka a, Besimisaraka foana efa misy telo karazany (Besimisaraka Asimo, Besimisaraka Ampovoany, Besimisaraka Avaratra), Antandroy, Besileo, Merina, Simihety, Antesaka, Antefasy, Antemoro, Antanosy; maro karazagna na mbo- fomba fiteny amin'ny fizakana gasy aketo foana, fa mbôla misy koà amin'ny Vazaha hoe Français, teny Français, teny Anglisy, teny Allemagne.